Lemaaru do mari jungo juddum gotel ha chaka je goddo watata jungo mako gotel joga dum heba ta do'a ha lesdi. do mari leppol ha dow mai je tarni dow lemaaru mai mabbi dum pat ngam dinga a'tugo ndiyam to do jippa ta rufa sofna goddo. bedo naftira lemaaru wakkati ndungo on ngam a'ta iyede to do toba ta sofna himbe.